Nsual iji wufuor abu finu musi ntel ke wuchi ami atuomtuom muan ami ama babab, nkel a'dzang dzang binyin akie, binyin abi buan abe betuole le bi le okara a dzang ome akimi, mani ben'be ben fina, ye le buani eben etabo bene mikibekel yin ayi bepiale mi wuchami apiale kue lw olo nyi nto bom abam e'wa le mpuoto, wuluomami uchu, meki akel nyin ayi wuchani apiale mi, wuchami agabelpie binyin ewa akel olo acwa alole mi, nyi lenem li rie mi le binyiam e'mior, wufuor awu fina te le le nshero obuel awo mbora nyi ngen nenki tevte te libi nyi nriki nenu, opie pie mom nyi the mom afiki yuonue, mfiki yuone te te te le ayi nbubura ngeri mkpo and mi tue ochuwue okie mi, tue ki le wuye tue mi mpie ki mboro mo e'nu. a're owami abore mi nde mom e'nu ami bore mi, mi mfiki boro mom e'nu, nyi e'riki bonki bere, lembie awu oriki nde mome ateb teb wutem apipie mi arue ki nyuam e'tab e'mi nzang e'be bemi nkel muan e'mom, okelkel muan emo ibe bemi o'bi nyin ayi ofie, muan e'monyi aluki e'weh, yi mmilikekel ya are muan wuchi ami fina e’ yiyele mi nyuam linenu li lebki emi wa E'e’ onenu omisushel emi lekekuo, njr bibi a're ki ne leyi e'wa, mi ben e'yaka e'wa a're mmikue le osue wuturo because nyuam ayi apiale akimi, mi nyi mkpe tue ki nyuam ayu e'yal e'tab le anu le anu, le e'shey e'kenme kem nyi ye e'pomo ls okukue awu ade nyi ye pomu e'yi wanunu, nyi nlulu, ya e'ri a're nluel e'luel ade akiye okukue alo bom abe nu a're bom be lo mi, ki e’ yur nyuam e‘kiye bielen ten lebielenten ki nub e'kiye